اذا كان بامكاني نختار نتعئا مع شخصيه تاريخيه اكيد سأختار نتعشى مع اعظم شخصيه في التاريخ واللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم لانه خاتم الانبياء والرسل. وهو كان انسان عظيم بزاف وكنتمنى نتلاقى معاه وكنتمنى نجلس حداه باش نعاود ليه بزاف د الحوايج او نعنقو ونقول ليه شحال حنا تنبغيه